Mi wanaa neɗɗo annduɗo kuran kaa sanne, kaa jonnoo sonii ɗo ampul oo ɓiletee ɗoo ana woodi a ɓilii hen. A ñoƴƴi kontakti oo tan huɓɓan. Ko heddii kasen e banngal kuran koo kaa fu walaa ko anndammi hen, so ngoonga, so yawtii ko kiisii mi jooni koo.